Wsa shiw tani bukə makəni fwari chwifi wkang brfang təghəs hwi ghm gumər tang gumər ma bukə gumər mukən gumər fwaɗ gumər chwif gumar wkang gumər brəfəng gumər rə təghəs səlotsukə səlotsu kə tang rə sək tsukə bukə səlotsukə makən səlotsukə fwar selotsuk chinfa səlotsukə wkang rə səlotsuk brəfəng rə səlotsukə təghəs rə səlotsukə hwi rə maghətsukə maghətsukə tang rə maghətsukə makə r rə, maghətsuk fwar rə maghətsuk chifə rə maghətsuk wkang rə maghətsukə brəfəng rə maghətsukə təghəsɗ maghətsukə hwi rə fuwtskaukə fuwtsukə tang rə fuwtsuk bukə fuwrsukə makən fuwktsuk fwar rə fwutsukə chifa rə fuwstsuk wkang rə fuwtsuk brəfəng rə tfwutsukə təghəsə fuwtsukə hwi rə chiwifutsuka daidai chiwi futsuk tang rə chiwifutsukə makən chiwifutshuk fwar chiwifutsuk chiwifə rə chiwifutsuk wkpang rə chiwifutsukə brəfəng chiwifutsukə